﻿Ta, cani ni Goodluck, cani ni Goodluck, ba bu ndaka ɗa va a cina hyi ta sinni tayu Cani bu a ciniya ta camu ghumasin bu kwa cuwuna cani bu Goodluck a ciniya, ma tsigamu ba ma ʒha walasi tu gwamana'a sai ma wuwi cani ni gwamana'a Tunibu, Tunibu, Tunibu ghi ɗi sau raa sau khijji Tunibu babu, babu, ba cani bu a ciniya. Ba cani bu a ciniya mayi ba ma taa kaman ma mamiyau wuyan ma hyi mimiya ma ba bu yani bu a u'miya mi ba ghi ndaka ɗa hyina, Khin yani bu ma wuwawa? Yan tahyiyai ma ti wuwakai, ɗin, yani bu wu ndaka u'mau, ma ti wuwakai cani taba gaari ni ɗin, amma a p'a yani bu ta ɗaa Tunibu Tunibu a p'a yani bu ta ɗaa Goodluck ba bu ndaka iya tasi ko hyi ndaka, u'ma miya ba bu ndaka iya ti Goodluck Goodluck. ﻿Ghi ndaka tsiga ghi ndaka tsiga muna ʒha walasi, har mun ndaka har ciran san muna ʒha walasi, har mun ndaka har ciran san muna ʒha wal Goodluck ba bu ndaka babu ndaka u'mum kituni, dan ai u'ma yan mbnai ai u'ma yan mbanai, Tunibu Tunibu a u'ma a u'ma, mani Ko hyi ndaka u'ma mu miya <noise> Tunibu mati wuwakai wuwakai wuyan hyi miya ma, wuyan hyi miya ma, don yani bu ya pamau khin cani yan tahyiyai babu, yani wu ndaka ɗa ƙhinnau wa khin canu wu ndaka ɗa ƙhinna ƙuwa tu wa ndaka lthiƙan wa ɗa u'ma ti wuwakai, to don we cani bu a ciniya a cina shaɗu, a cina ghani, a ndaka cina sai dai ta ga Cina Vinahyi, amma a cina Tunibu amma, Goodluck, Goodluck Goodluck ghi ɗau ko hyi ndaka, ɗayuni ƙaƙa ko hyi ndaka u'man miya Goodluck ai cinau ai cinau ai yuwi ta ghum ti ɗin gha Kowaya, ai cinau amma ta na na ghani khin bu ndaka ɗa ʒhi wali ta ʒhaya a cina shaɗu a cina.